Biby farany ze malaky ty fandehanany. Misy voromahery, na papango rey, sovaly. Fa gny biby farany ze miada indrindra koa lafa mandeha, sangorikita, i soko ambany tany ao rey. Misy koa olotsy ambony hazo eny zay, ha miada io lafa mandeha.